Gne sindrimandry igny moa zany misy olo sasany sy da mino an'azy loatry fa alohane manapakevitry zany mandiniky tsara anao ahoana izy ity lefa masiarosiaro anao hoe a sy izy lateo izy ity sy afaky hidiragny ty defa apitray apitray lateo fa ambadimbadiky agny afarafara agny anao da a ity lasteo e nozakaiko igny hoe e masimbay tokony napetraky izy taloha.